طبعا نحب إنه يكون منزلي حديث، وواسع في التصميم وعصري من ناحية الأثاث، لكن ما تحبش كترة فيه الأثاث واجد وخربش منزل، نحب تكون في نوافذه واسعة ومظيئة، <hesitation> تطل علية حاجة كي تعطيك ضوء الطبيعة الجميل وتعطيك طابع بسيط مريح في المنزل، <hesitation> حتى إنه تكون مريح من ناحية التهوية.